من أكتر المواضيع اللي أني نحب <hesitation> نتكلم عنها ونفرح بعد نشاركها مع حد تاني نحكي عنها هي طبعا مواضيع السفر ما أحلاها، وزي الطب حتى هي يعني متخصصين وما متخصصين، والإستثمار في مثلا الإستثمار في حاجة معينة يفتحلك مدارك مثلا من ناحية، والزمن <hesitation> والزمن ذكرياتنا الجميلة اللي جبل كيف نلعبوا جبل مع بعض وقصص الطفولة والمواقف الطريفة اللي صارتلنا.